<laughs> nggaran desi binata ma rewo ama ngadire mboto, ma loa dieda lalo lao ma wati loa di eda. <hesitation> aina nggahimu bune sawa, jangkiri, meti, na losa mena amangadiri. Kone kako kako doho edeni, na losa amangadi. Edempa panihi, panihire losa amangadi di makampoi fu'u haju dohoka. Nggori ede wara kia, deke, saprempa, nggalu, nggalu ma losa ama ngadi, au wali, au wali ya ma losa amangadi ya, sawa tapi aka, ya bune aka tolo dekare, ma losa amangadi di macaru dinggilo, bune lindu, na tadara losa sia ama ngadi, kabebo, katoka, au wali ma to toi amangadi, kabebo katoka, deke. Saprempa, sawa, kia, panihi, nggalu, de nggara sawa si amangadi sama pa ni nangupa na, siakan wati, sawa kan ngupana ngaha amangadire na loa karawo, na loa ngaha saparempa doho ra edan ede ato na loa ngaha janga dou ma ngge'e aka, aka- aka fu'u haju atao de'i kanda janga dou, sawa deka. Na, kalo kia kan ama ngadi rau sia, ngupana ngaha, na loa ngaha karawo rau, ede na loa ngaha kari'i kari'i toi ra edana. Na panihi, panihire losa mpoana amangadip sia, sia ngaha fua wua haju dou doho ma waura waura ntasa, bune ngaha fo'o, ngaha nangga, ngaha jambu, porona wua haju ma waura ntasa ntasa ni, ede ndi ngaha panihini.deke dekere mbotona aka uma- uma dou rau wara, tapi aka fu'u haju fu'u haju manae nae mboto deke, dekere na losa ngaha, ngaha karoku, na losa. Ngaha au seranggaa ma toi toi eda amangadi edelah nggarana dekesi. Na ake nggalu, nggaluka ba ndadi musu ba dou nggaluka karena warasi nggalure na modara janga doho dahukai. Jangara rakabua jangara rantadire na ngaha ba nggalu, nandi nggaluka na ngupa ngaha amangadi, na ngaha janga dou, pala na edasi bune kri'i doho na loasi kumpare na ngani, pala na ngaha wua haju rau nggalu, ede ngaha ngaha bua buahan rau, nggalu. De kabebo dekan losana wunga anu, wunga oru ura, oru ura, amangadi edep ma mboto losa kabebo. kabebo ka wunga toi dekara, ne'e si kabebo lu'u aka uma, tau oi aka basko, hade ilo na, nalu'u lalop kabebo ta'ede ndadi wati hakona. Au walis akande, kabebo, deke, saparempa, sepoda kaina saparempare ama rai rau warapani, tapi ama ngadin sia doho mboto lusana karena ama ngadire sia doho ngaha karoku ro mangemo edeni. Sawa waur, deke waura, kia waura, panihi waur. Nggalu waura, kombi edepani.